درس الإقتصاد والمالية مهمه للغاية, وما في هناك ما يدل على إنها مادة عديمة الفائدة, فهي تمكننا فهم العال- العالم المالي, وكذلك تطور مهارات إتخاذ القرار, وكذلك تعطينا فرص العمل, وفي كثير من المجالات, أما عيوبها, قد تكون معقدة في النظر بعض الأشخاص, وثانياً نظري’ بعيد’ عن التطبيق, بشكل عام تعتبر دراسة الإقتصاد أساس لفهم العالم.